<hesitation> kalo untuk <hesitation> makanan tradisionalnya itu sendiri tu <hesitation> salah satunya itu ya mungkin papeda dan yang kedua itu ya kalo di ta pe daerah sana tu ora namanya dan kalo untuk oranya sendiri itu ya sejenis <hesitation> kladi tapi bukan kladi diae- dia tumbuh tu dit- di tanah yang tanah yang karing dan <hesitation> kenapa sampai dibilang itu <hesitation> makanan tradisional hasnya daerah- daerah di ta pe daerah karena dia <hesitation> tidak mengandung gula dia cuman mengandung tu karbohidrat yang di mana <hesitation> gula itu sendiri ah mungkin yah <hesitation> terlalu banyak makan gula tu mungkin nanti <hesitation> kena <hesitation> kalo <hesitation> untuk <hesitation> mungkin baras karena mengandung gula sehingga kalo terlalu banyak torang makan baras itu tong dapa panyake <hesitation> diabetes kalo di ta pe daerah dong- dong bilang panyake gula <noise> makanya kenapa <hesitation> ora itu sendiri jadi tong pe makanan tradisional. Dan cara cara- cara dong biking itu cuman <hesitation> kalo orang yang tara tau bikin mungkin tong makan tong- tong mabo dan cara pembuatannya tu <hesitation> torang jemur dia di air laut didiamkan dia- di air masing selama satu minggu biar <hesitation> racon-raconnya tu hilang biar torang makang tu jangan- jangan membuang torang tu tong mabo nanti kalo tong makang ora langsung di a <hesitation> baru diambil langsung di masak makang tu nanti torang mabo dan ora itu sendiri <hesitation> bisa dibilang ya rasanya hambar <noise> karena dia tidak mengandung gula seperti bras kalo <hesitation> bras kan kalo torang masak kan setlah ma- masak jadi nasi torang makan masi ada dia pe rasa enak karena wah bras itu selain mengandung karbohidrat <hesitation> beras juga mengandung <hesitation> gula dan kalo <hesitation> dibandingkan dengan ora- ora cuman <hesitation> karbohidrat- karbohidrat doang bagitu dan dia <hesitation> sama persis kaya sagu tapi <hesitation> bisa torang biking tu dia kaya sagu lempeng tapi harg <hesitation> rasanya tu tara tara- tara sama deng. Sagu lempeng karena <hesitation> sagu lempeng ya mungkin dari <hesitation> pohon sagu langsung dan perbedaanya tu sangat jauh kalo sama ora tapi ya dua-dua ini jadi <hesitation> makanan has daerah saya kalo untuk dia pe <hesitation> cemilan-cemilan tu kalo untuk <hesitation> di hari raya begini torang di sana tu tong biasa biking tu kui bubur dan kui bubur tu menjadi <hesitation> cemilan has orang maluku utara karena cara pembuatannya tu sangat lah dibilang <hesitation> simpel trus tida- tida ribet karena cuman <hesitation> terigu- terigu trus nanti <hesitation> dibuat panjang-panjang trus digunting-gunting setelah itu digoreng.